Oire oavivuiava taviparai oa rugopaveira rutu vosia garevira touava, vo vutaoiare osia oira ouraera ora kakae puraraera uva vare rugoparaveira rutu. Vosia garevisi rutu touava vo vokapa tapi. Vosia ragai akoaro avapaovere vore kovoa, uva oira osia sirova utupara, vosia avaovere kovoaiare ra oira sirova uturavere, uva ovutavuia avaoapa kovoaiare ragai akoaro uva oira sirova uturaepa. Garisia avaopa auere kaukau, oire ragaitaporo vaereto ouava, ragai garevi uva garipava ragaitapo ragai kakaevi, gariavoi, varavirita gareparavi oara purava Gariavoi, voava kaukau paturai, kaukau paturai uva vara pauava voari gariaraia varari oara purava. Oire evo kovo kaukau kovo ari eva riroepa, riroepa papatavoi kuepa tapi tuvuvoi, vore osia ovoiei vokovo. Oire ovutavuia avaieita eisire kovoa uva va iviapaeva ragai akoaro o garivu oa erieve uva ora sitaiepa rutu osia riropaisiro rutu kaukau isiro aisiroa kekeva. Ragai raupaeva oisio purapaoro ii. Kakaevavi, riropa kovo rutu vao oa paurivo, uvuipauei ra oisio kovopari garevisi toupaoro vore osia rirouvere. Uvare oare rugopara veira rutu vosia evokovo oa pauava garevisi rutu toupaoro ora vovutaoiare, ragai akoaro iria vo siposipo purapaeveira isoe Voeari tavipaoro, ora ragai vaitereiaro kakaetoarei. tavipaoro oisio, oisiovo touoro vei akoara kaukau kovo paueva uva riropa vira rutu utuepa. Eisi uva ragaitapo vare rugoparaveira, eva oisio osia vokovo pauava vore oisia riropavire utuepa.